إذا قاعد يصير عندك مشكلة في الأنترنت مالتك. أول شي بدك تروح لشركة الأتصالات الخاصة فيك. حتى تعرف شنو اللي صاير وشلون تقدر تحل هذي المشكلة? إذا كنت مجدد الباقة وما عندك أي مشكلة في الروتر مالتك أو في الجوال حقك تقدر عدل تروح للشركة.